في عيد ميلادى نرى أنو أحسن حاجة فلوس في عوض الهدايا ، خاطر ينجم يجيني كادو أنا منسحقوش ميمشيش معايا مينفعنيش أما كي نبدى فلوس ، الفلوس نجم أنا اذا كان أنا مسحقة حاجة اذا نمشي نشريها واذا كان وقتها مانيش مسحقة حتى شي نجم نخبيهم فلوس هذيكا معناها ينفعوني في وقت أخر ، فتولي الفلوس ديما خير خير من الهدايا.